Tena mitovy be ny zebra sy ny soavaly. Paoma an, paiso an, voasary, papay, manga, mananasy, frezy <hesitation> voaloboka <noise> ledsi <hesitation> voasary makirana, voamadilo an, akondro an, garana an <hesitation> goavy an, voasary mandarina. Fa <hesitation> ny tena mampiavaka azy aloha an, ny zebra <hesitation> tsy tena hoe ampiasain’ny olona amin’ny <hesitation> ohatra hoe taingenana <hesitation> sy anaovana karazana course ireny fa ny <hesitation> zebra avelan’izareo dia. Dia <hesitation> ny <hesitation> paozin’izareo koa moa izany mazava ho azy ny tena mahasamihafa an’azy ny zebra misy an’ilay loko mainty sy fotsy ireny fa ny soavaly an <hesitation> misy karazan-doko ry zareo fa tsy misy an’ireny <hesitation> maint- <hesitation> mainty sy fotsy ireny.